Kazi yangu, kazi yangu nigosoayo mi ni kugosowa biashaya, nataga mandazi, <hesitation> nanii skonzi, karimati, mikate ya kumimina ni ndima zangu nigosoazo na kuita tanga kwenda kuyima, nkayima nkabinda kuyima nkasokea nkaheza nagotoka kaya, nkauya kaya, naingia zikoi aho, nampikia wana, nikabinda kumpikia wana, nkabinda kuda naweya mwi ndima zangu nagosowa mpaka muda wangu ukafika basi nauhumwiza, nahaka mazi yangu nagona, kukicha keyo nenua ndoo yangu naenda kuzungusha biashaya yangu, nikagotoka ni hadahada heza shuguli zangu vituhu ninua gembe naita tanga, nkaita tanga naenda <hesitation> kuyimaaa nkagotoka naingia zikoi naandikia wana vituhu, nkabinda kumpikia wana nada, nkabinda kuda naingia mwe biashaya zangu vituhu kama kawaida yangu, siku zose ndima zangu ni hizohizo, kizifurahia kwa sababu ndo zinikazo miamia kapata mafuta ya taa, kagosowa na nyagazi zangu ndo maana nizifurahia hizo kazi zangu kwa jumla, kwa hiyo nkabinda kugosowa kazi zangu kama hivyo hivyohivyo kaita tanga nagotoka nagosowa shughuli ntuhu Kuna huyo gavi naita kwa huyo gavi nkawiya kwa huyo gavi naingia mwe biashara zangu nagosowa biashara zangu, nikabinda kugosowa <hesitation> biashaya za nahumwiza vituhu kukicha wakeo ni hivyo hivyo naita vituhu tanga, kauya tanga nimbika kauya kukumbika nagosowa biashaya zangu vituhu kama kawaida yangu kwa sababu ne kazi zangu nigosoazo, nna wanangu, nna vizukuu, basi naendeleza aho Maisha kutokana na hizo shughuli zangu nnazo, kwa hiyo mie nagosowa hizo kiya siku ni hizo hizo nkibadiyisha kazi zangu, naenda nazo hivyohivyo Mungu asaidia, nkabinda kuzigosowa basi nahumwiza nataga, zikafia haya hazikufia keokeo nainua naenda kuzunguusha huko, na tabia wantu zikasia nauya nyumbani, kauya nyumbani nabadika kikombe cha rangi nanywa, nkabinda kunywa wezukuu nao nawaekea mwichupa waita shule wakauya nao wanywa, wakabinda kunywa waita shule vituhu, wakauya musi wanibwiye nshahaka kutu kangu kikasambua, kikachemsha, kibandika ugayi wangu, kivuuga, basi mie nada wangu nawaekea tonge dao wakauya huko na wao wada, wakabinda kuda wahauka na waita chuoni kweda kusoma, wakauya chuoni nkio, tempika cha kio tada tagona, tikaheza kugona kucha Nawainua keokeo hada wende wainuka kucha sasa mtoe miswaki muite shule, mwinuka toa miswaki yao wehaka mazi kuita shule, wakauwa shule <hesitation> ha- kazi yangu ni ileile nenda kutaga biashaya yangu, nabadika kikombe changu cha chai, napata changu kikombe naona wekiya yao chai yao chai yakeza wana, wakabinda kunywa wauya shule, wakawiya shule wakaita huko shule, saa sita wauya kaya, wakauya kaya nkigosowa kaekea musi pwada ugayi, wakabinda kudaha ugayi waweshwa hevituhu, wakauya shule, waita tena huko chuoni, hao nawambia doha ni ndoa ya mazi niite mtoni tambo mwenga, akaita ntambo mwenga aha maziwa za huko we andaa waita zau chuoni nakawe chuoni zuadisa vituhu, kagosowa chaki hiyo tada, taendelea na Maisha yetu, ko kacha kama kawaida hivohivyo siku zose twendelea na mbuyi zangu ni hizohizo, kukicha kama zuwadi kohowa sana maana zuwada ka numa nikaamua kuitatanga ita <hesitation> kikomuwa nahumwiza maana zuo wadaka nuna, kama kuna mawingu mawingi basi nadoha gemebe naita tangua, nkabuha nayimayima, natoa vishimbo vya hampenda nagea mbeyu, natoa vishimo vya manka, nabang'anda mbele wa manka, nahada nnkaona kisoke anagotoka kaya na huyo hada hada hada mapishi yangu nimpika nendelea na kuda na wezukuu Kukacha basi kaziniwe, kazi zangu nigosowazo ni kama hizo, kuna mbuyi za kugosowa ntuhu naita kwembwiyi ntuhu naenda kugosowa, ne kazi zangu nigosoazo, katenda ka mazi kidaha kukatika <hesitation> kwa- ko- kwa hunu umri wangu ninao kidaha kuteka tenda ha mazi, lakini tenda ya kibarua kama mtu anayo, kibarua cha kwamba nina ngemwa yangu nadoha gembe naitoa nge nayima Napata mia mbiyi mia mbiyi za kutumia maana <hesitation> bana wana wana wana wao na wana nao wasomesha na wana nao wana wa wavyee wao, wavyee wao wao wanda kutunzwa, sasa mke nkigwa ne mwana nashukuyu siekupata nagosowa kazi zangu ndahazo kuzigosowa, shekudaha nahumwiza akini kazi ya mavi nkidaha kini geve nalidaha nadaha kuyima ngemo ntaita tanga <hesitation> nka- nkahiwa miamia za kutumia, kwa sababu sekumdahili mwana wakati nguvu ya kugosowa ndima ninayo hakanika mwana natogoa, kekuneka basi natuyia nakauwa cha kwangu niondacho mwiyi Kabwa bhuwana nao wana wana wao na hawasomesha, kwa hiyo kama asomesha basi yabidi mimi nipambane na hali yangu nigosowe shughuli kwa sababu uwezo ninao japo mgosi nkina kafa siku nyingi kibaki mimi na wezukuu wangu naendeza Maisha yangu aha ne hiyo <hesitation> kazi yangu ne hiyo nigosoayo katika biashara